Mkpéjém, ìkpóñ, ílùñ, ámì ñtòhò ñkà ílùñ ágwò ñwén áná ñkùd mmò kémkpó sémì ñtém íkìkùd kílùñ ágwò ñwén ádé íbáhá kílùñ ámì ñtòhò, ñták ádé ñtòm, éwò ké mmáná mi mkpòn mì íkùdé mkpó áté mmáná mì mkpòn kà, ñtáhá? Ídáhá ámì ñketié kírùñ mmékùd áfùdáfùd ùkéd mmé mkpó síbá kírùñ ádé mmá áná ñté ámì ñnùñ mkpóñ, ñnùñ ñká ílùñ ágwòñwen ñnùñ nkétié ñnùñ ñkámá ányén ñchiéñ náñá mkpò ábáñá kùdé, átié ñtídáhá írùñ ájídém adéhé akpetié kílùñ ásídém <hesitation> ákpewí déb mkpó kílùñ ásídém ákùk sé ákámá ádéb mkpó ákémì dáká ídá, ídá ñtòm but ákpéká ìlùñ mbáráká ákuk séwíkínámá ídéb mkpó kùdé ádé éfòk idáhádé then ákpétié kùdé áwidéb mkpó kilùnm ánéké adé átá mmém, mmém áfíyie ákùk kùdé ákámá ádéb mkpó kùmiém áfá ñjáká ñjáká. Ùsùn né élù ségwò ákémé íkámá ikpóñ ílùñ ínùñ íkíbá kílùñ ñwén. Ádé, né ánùñ ákékùd kámá ányén ámmó áké kùùd mkpó ñwèn sílíbáhá kílùñ ámmó. Ájóhó mkpó ñwén ádé ányéké lád ífìók kùdédé ányóñ álí ílùñ ámmó álíkámá ábùb ìlùñ ámmó ánám ìlùñ ámmó ánùñ ásáyá ùkém náñá ìlùñ ágwòñwén áde ánũñ ájáyá. Ùtó itie ñté <hesitation> Ábùjá ámì ñnígwóhó ákpà, mkpétó ùkáñ <hesitation> ìlùn ájídém ñká ìdáhá Ábùjá ádé, mmékímí íkílád ífíok kùdédé ádéhé ùtó ífíok síbáñá kùdédé íbáhá kùmìém, mmékímíílád ífiok kùdédé ñkámá ñyóñ ñní ùmiém ɲnítíbé mkpó ñnám kùmiém ádéhémbén ùmiém íkùdò ùtó mkpó ñtéré sá nánám, ùtó mkpó ñtéré ánám ámì ñjém íkpigwó kùmiém ñnùñ ñká ùdé ñkélád ífíok ñnyóñ ñni ílùñ ámì ñtòhò